هالشيء مو حقيقي، لا حد يقدر يتحكم في العقول أو في الأحلام الخاصة بيا أو بأحلام أشخاص الآخرى بس إذا بقدر أريد أن أحلم أحلام حلوة، أحلام واجد مريحة أحلام مرة لطيفة كالأحلام التي تحتوي على أشياء طبيعية وخضرة وبحار وأحلام واجد حلوة.